Fômba nagnaovako lasopy tsotsotra matetika zah <hesitation> le-lasopy lagioma ataoko zah mivanga taolan-kegna avy bazary miaraka legioma, legioma io efa misy pomme de terra karôty poirô miaraka amin'azy io, taolan-kegna io ampandeveziko ataoko masaka tsara efa mandevy igny avy eo avariko akeo legioma, legioma masaka vita ny lasopy.